binessun biness many kas jirru kochaa, biness lilla laan ijem issa, aminen dir isanen oni jabdu tokit it hijeta inine bissan sun kas galaay, isinen hin' nyaateni amo woinin biness kunin gargaratif biness manya sun yoote kas, ininii dir isanii wonni jabdu tokit it ijeta ak dandeete woyuhin-woyu hin' nyaane mal amtan wo biness fa kabenofeed biness is nyaat fa mata ach kasit jefete ta.